Organic vegetable kunii diib yede yani in bei isan lilla ol jirtii. wontun won ak cabbage fa wontun sukuma wiki faa mchicha mrenda sagale tanaa. aminen viazifa won akanan tunnen kas jirtii. duub aminen lilla bei qabdi man sababun yenan innin sagale yani dib yede inamman guddan nyaatu duub aminen hinfedanii aminen nguvu akan qabdii tanaf bei isanen katika market kas ol jiraa.